Mam wan ŋmɛ nuo paɛ ba la mam n ka wa'am kalam na la gee yele ba yeti, ba di suŋeri bɔ'ɔra la mam ka nyaŋɛ paɛ kalam na la.